Rí nutsín xa̱bo̱ a̱ꞌkhue̱n rí <noise> na̱ni̱gúu̱nꞌ mi̱ndaꞌkho̱ mutsíi̱n, fukbóól ná xuajen ge̱jioꞌ na̱gi̱ꞌma i̱yi̱i̱ꞌ ná xtóo guꞌwá, ná xtóo jmína̱a̱ꞌ ayuntamiénto̱, na̱gi̱ꞌma i̱yi̱i̱ꞌ, o ná <hesitation> guꞌwá, <noise> guꞌwá rí ríga̱ ná mba̱ꞌo̱ ná xuajen, <noise> ná póste̱ mbo̱ꞌ natima i̱yi̱i̱ꞌ naꞌthán rí nawata̱nda̱ꞌiin e̱je̱n tsí na̱ni̱gúún mutsín, mutsín, fukbóól. A̱ꞌkhue̱n nagóó <noise> mbaꞌiin <noise> mbámbá, mbámbá xuajen, mbámbá kolónia̱, na̱ka̱ raꞌñuu. Nuthan mijnée̱ xó mutsii̱n nu̱ru̱wa mijnée̱, <noise> wáthiin e̱je̱n magoo, wáthi̱i̱n e̱je̱n, <hesitation> mutsín ná jma̱á nindxu̱ún, mbámbáa xuajen mbámbá <hesitation> nu̱ru̱wii̱n a̱nguíi̱n, nagowée̱ mbiꞌi ri na̱ge̱ꞌe̱. Na̱ge̱ꞌe̱ nagóo̱ nagútsii̱n jmína̱a̱ꞌ xuajen rí mba̱a̱ <noise> iꞌwá xuajen, o xuajen máꞌ ge̱jioꞌ mbo̱ꞌ. Mbaꞌiin e̱je̱n nagóó <hesitation> nutsín tsí na̱ꞌngu̱ún rá, najanúu̱ mbu̱kha̱a̱, <noise> najanúu̱ mbá chajuíin gamaku rí nutsíin jaꞌnii rá. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa ído̱ rí nutsíi̱n báske̱, naguwá e̱je̱n, tsí iꞌwá xuajen, nagoo máꞌ none̱ e̱je̱n tsí xuajen ge̱jioꞌ mbo̱ꞌ, tsí skuéla̱ ná sekundária̱ nawi̱i̱n gajmíí iꞌwíin skuéla̱ tsí koléjio̱. A̱ꞌkhuo̱n <hesitation> <noise> nutsíi̱n, <hesitation> ná káncha̱ jmína̱a̱ꞌ rá, tsí na̱ꞌngo̱o̱ máꞌ nuni̱i̱ mangii̱n, nagoo najanúú mbúkha̱a̱, xúgíin e̱je̱n najanúú mbúkha̱a̱ ná ikhii̱n, <noise> tsí ndayá ginii, tsí ndayá riajma̱a̱, tsí ndayá riatsúu, lugar <hesitation> nagoo najanúú mbúkha̱a̱, tsí iꞌwíin tsíꞌngu̱ún rá. Nawanúu̱ máꞌ nagóo̱ gútsii̱n mújúu̱n. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa nutsíi̱n guéñuu̱ rí ñajuun bóli̱bóól, pero kási̱, tsí tsíni̱gúu̱nꞌ, tsítsín mújúu̱n ná xuajen, mbámbáa naꞌtsín ná skuéla̱. Xí tsítsíi̱n ne̱ ná skuéla̱ rá. Nagoo mbámbá guꞌwúu̱n nagóo̱ nu̱ru̱wa mijnée̱ guꞌwáá, guꞌwá ñajun nagóó e̱je̱n mbámbá wakíí natsimúú nutsín.